<hesitation> Izaho aloha a, ny tiako amin'izy roy anakiroy ireny, ny tena tiako dia piano satria mianatra an'io a, mipetraka tsara anao a, sady mila <hesitation> Sarosarotra mianatra an'io dia, gitara mako mba moramora hay, dia aleoko ny anahy piano io sarosarotra ianarana io